संगीत तो धनी प्रकार का आवाज भाई, क्योंकि डान्स भी करन, पंजाबी भी आवन, निमाडी भी आवन, मराठीनम भी आवन। गुज्रातीम भी आवन, तमिलम भी आवन, पर हमकत एक ही संगीत को मालम चे, जो डान्स करन। खोफ़ चिल ले, लोग कुदी कुदी न डान् <hesitation> खोफ़ चीली, फिर धूल भी बजावाज तू औकामा, वाजाबी बज़ावाज ची। कहींचाकी की ना लाऽइ पेटी बजावाज तो-औकामा हर्भुन्यन थी बज़नाओ तस फिर औकामा, खोफ जाउचावाज़ ची, शूधी ध्यांजरन।